मे भ भ बो एबु खद्रो कर्ने बोहोत् मनोर् सश्तो हेले दि रख्ये, जेने मोदोरि आम् होक्, आम् होक्, खोरर्, कोल् होक्, कोलत् प ओमित होक्, आक् होक्। एबु दि खल ओब्लास् देहतु फल्दगे। एगो हुक् बदरो कर्ने हुक् फल्द्, अरो दुनुम् बोते, अमे कोलोर् जितु दिब्दगे, हेतु हुक् आरोनकने हुक् फल्दगे। आरोन् द मनु ए कोलोर् जितु दुत् बजरप्रे केन्जेनि बोलगे। अजिगे गले जिम् हुक् कोमे पैक् बजरप्रे कर्ने।